Ni minji ma kisaooje shane yaaji kunu kan petteran mudi ko kan pettera pelau ma palan shan kenkon shenemo, ni minji ma aleno tattaino kan iyyano mun-mur-mun-mun-mun-mun mututuno fok roosono nin shenu. Mun pattireno am duula ti fok roosono mun munno kokko paaro. shi ɓaji shi kenko sheeni kirmo pambo ti yamba shi wanneshin shene mo, ɗimo yamba mu warji manni sheene ɓan. Ma kakkeno kijimo shikno ta sherani fok-roosono ta yum pee. Ko nda piri shakki ninya ma anjeɗire nde kabaani ai, ɓaji ni shikko shene kirmo ma shauno ka murnai. Ma anjidire ta yu murna, wu yuni ma kam ni ta yuani. Min kauwurju kaman wattu kau kui. Kaman chi nin yi murnai nima ti fok roosono. Fok roosono mu dina pee fok rooso kowa mu yu pee sannan mun ɗimmo yamba mu warmu manni shene ɓan ti shakki an foodo shunna.